Май барои ман бо гулҳо, гармиҳои аввалин ва эҳсоси пурра шудани баҳор алоқаманд аст. Ин моҳ гӯё авҷи шукуфоӣ ва оғози зиндагии пурҳаракат дар табиат ва дар ҷомеа мебошад. Вақте ман дар бораи май фикр мекунам, пеш аз ҳама гулҳои рангоранг, ҳавои гарм, шапалакҳо ва осмони кабуд ба хотирам меоянд.